ما أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم؟ أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي التغير المناخي، لأنه يؤثر على البيئة والموارد الطبيعية بشكل كبير ارتفاع درجات الحرارة، الجفاف، والفيضانات يعرضون المجتمعات لمخاطر كبيرة، ويسببون اذى للناس ومع هذا، الحل في يد الجميع إذا تعاونوا للحفاظ على البيئة واستخدام الموارد بطريقة مستدامة